Ngərwon ɗaŋ ca: poləm, lokaci ɗaŋ mə ɗaghasəm nə ŋa, ka man tsiti tə gya kamtsə wa:n, ki monda, kya lya:ghn lya-kya lya:ghn lya wopm ngalai lyas a na: nə ma:nɗə, ka-yi fi ma:nɗə-kə fi ma:ndə tə zlənsə wa:n amma ŋən-gh mə:ri, a ngalai ka stlən tsitti, gin-a sli ce ɗan gin a sli ce ɗan-gin a sli ce ɗan baraŋdaŋ, gin a sli tə ring, ya ngalai ka man tu mi ma jwa:m ga:mi a ləb namboŋ, mə man gəm lya gwon. so gərshin har ya:won dan mhi lui, ca: vhrihm ɓitalghn tə na kaman won, ɗaŋ a ta yinə kaman, a mə:riwopm, mafi-ma:ndə, har karshe ka ma:n yeli, gya mən ɓwa-gən wopm, in kya luran ma, hàr wo man na: ki mən nə ngən-gh. sltə-ye:r tə gama wa:səŋ, amma kya na: gwa-gha ga:ghən kəm nga:, ka na:yi nə mən ma:lgən mondah, domin, mə:ri ɗngninɗgni ta sushiɗi ta ma:n ləɗi a ləb nambong tə ci-ken tə lya-wasəŋ. kya:ni kuma mən var, in kya mbi longsə tə za:r, ka zla-ghn longsə wa kya:t vəŋ. Ngirwon ɗaŋ ca: ɓitaləm a <hesitation> kab-kə ŋa:, ya:n ci tu, ci:yi:r sltəyer a rayuwa wos vəŋ. Ŋa: ba ci tə sltəyer vəŋ. Nga: ya sltə tə kya:n, minti ɓəsləm, la:à maltə ghai, minti ɓəsləŋəy ɗaŋ kə vərti, la: a maltə ghai, a su:tuɗi a ləb lyai. Kya na kadshi ke ɗun, tə na sl ce ɗun ya:ngalai kha nga a sutuɠi nə lya-gən lya a ləbən, kuma duk dən won ɗan kya yeli dan mə:ri ca ma:ngəndi nə lya-gən lya, nə dən won ɗan yi nda:ra: so in kya hada ni dole ma:nɗi tə yi nda a zle wopm.so mə ta ya: fi ci:yi sosai. Amma daŋ mə ma:n saghatɗi, sai mya manda mə ɓital ka:r ɗi har ca: vər mi gəngh gyomdləgən, so mya gyomslə ghai sosai tu ka, ɗangni ɗaŋ mə lu:ɗi dangi kya fim ngərshi gin mən, sai dai mə wulgh tu, wa:ni kə fim ngərshi gin mən, ba a ndarang to kə fi cik nəni? <hesitation> Amma lokaci won ɗaŋ mə ta yi nə məri, sai dai mə bushughai mə fi ma:ndə, amma mya fi ma:ndə ma hadai a ləb namboŋ wa:ni mə sli ɗaki dən, mya slə tu yan mama a tu:r ngin-cigən, ma ci mə zla gya da:gaci-ghai, konu ca ci-gən tə <hesitation> va:gən, ci ɓasmi va:gən mya ci-gənde na məri, a ngalai tu ka, mya:n ba ka la:pm da:mi dəingho <hesitation> kya:n kə slən ci gəncighən gəti mya:n da ma slən ci gwai vəŋ-gha? <hesitation> mya:n kam ka la:pm vhn. To kap ngaranki gin ca: fara ɗi lokaci won ɗaŋ mə ta yi nə mə:ri, hàr dan mə man lu:di mya ɓital mhi. Amma ɗangni ma ɗya mə gyalang mə stl da:gh dən, gitdi-wa slən ngam zha mə slya, ka dya kah man dahn dhn gitɠen wo ngagh zha kə slya. to gin kə nuna a kan da cewa lalle, lu:gən kapkə farkoi a ndai dhi a <hesitation> zliwa, kai, ngirshe tən mha tà gai, ‘amma’ tsingən wusəngni kap-kh za:r kam, in yan kha sula:r gam wa dan kə nga kah mop jigən dadi-ka mop jigən dadi a raiwa, lhbi gin dan mh-gha tsingənghai, ks mop jigən dadi. Domin, ŋa: ba: sli tə mbun-mɓun vəŋ, ŋa: ca: mɓi tə mbun-mɓun vəŋ ŋa yi:mɓi longsən. ya:won dangni tsən kya:na mɓi ɓoptsə dan kə vot ŋa:, ngəlai wo gwa:r ya:ŋa:lai kəa yel a kir sutudi a ləb lyai wo man cai ɓaskə saɗɗaɗa <hesitation> to ŋa: ci gwos tə <hesitation> tə ɓitalgən kə vyagən, amma kyan mən-var, za:r ya fi gh gən mən, ma ɗya ca: gi a ra: wa:ne voni wuri, wa:ni dang a ta fin ngirwon mən, hàr mha mhan məshi la: a maləm nghai vhn, kə yel gin yi: ndara vəŋ; yan-ngha ca: dangni kya:na mɓi zamɓar kə vot ŋa:, ngwa:r, ngwa:r, ngwa:r, ngwa:r, ngwa:r, ngwa:r, ngwa:r, ngwa:r, ŋa:lai, ya ŋa:lai minti dzup-dzup dəni ta:shi ma:y minti ta:shi ma:y cip, ka yel ŋa: kir sutuɗi yin wuri? To ca: poltəghai. To polgən ŋa: ci gwos mari. polgən ŋa: kuma yi wusəŋ-wusəŋ a rayuwa ɗaŋ kə yeli. Polgən ŋa: ci minti mbəslən a ra:wos. Shiyasa har yawon mha tsitni, mya yel ngirshi ca vhr mi dambargən tu ya:won mha na:y nə ŋa:, yan ŋa: nzwan ya man yelgh tə bubzəng ma wo wul tu gin nə ni?-gin nə ni? a yi:səng ŋga:raŋke vəŋ a yi:səng gam ngirshe vəri Amma in kya man lui: ɓt ai ma ta ɓital mh ta ye bubzəŋ a ləb wa:ni ai mya ga: tun ni, ashe myan ma mha man fi. To tsingən ŋa: yi mari tə tsingən mən vhar. To nh ngən-gh polgən dan kya fi ngəndi a lya mhri, ka mhan yelshi daŋni nə ngirwon ɗaŋ tə nah mi mhni nh ngəngh polgən womda.